oyiro oma dɛmu ba aliment biora ahan mu dirobenɛ alo ho muayɛ alo muayɛ a'i uwa sonui awa diyɛ mɛ aliment non-bio ho'a han bio han usine nawe bini i transformer a a'i bini ohan assiette ra abani coza di <hesitation> un yɛrɛ deria ama documentaire doso aba'i financer a projet doso lo aba wa'a tuanɛ tua artificiel viande artificielle ano dɛ benɛ bama'a naniwa bena um don beobenɛ loho mua yɛ beobenɛ engrais bɛ uwa beobenɛ loho muayɛ ayi du yɛ tomu'a benɛ a bio mu tomu'a benɛ a bio